Ny kolotsaina any États-Unis zay azoko ambara de ny: ry zareo amerikana dia olona mikatsaka hatrany ny tsara ary miketrika zavatra avo lenta eo am'fiainana.